जैकेट भी बहुत प्रकार कुछ जैकेट लैदर हूदन जू फैसेनेबल हूदी। एक जू डेनिम जैकेट कैजुअल लुक आरामदायक हूंदी। एक पारका जैकेट सर्द मौसम मा काम आंदी ।बोंफर जैकेट सर्द मौसम मा काम आंदी। फैशनेबल लुक हूंदी। एक विडकेटर जैकेट हवा से बचांदी। एक रेनकोट जेकेट हूदी जू बरखा से बचांदी। एक स्पोर्ट्स जैकेट हूदी व खेल वा फिटनेस मा काम आंदी। फोरमल जेकेट औपचारिक अवसरों मा पहने जांदी। एक मोटर साइकिलिंग जैकेट हूदी जू मोटर साइकिल चलाण मा पहने जांदी।